ما أول وظيفة لك؟ هل استمتعت بها؟ أول وظيفة كنت أشتغل فيها كاشير، وكانت بصراحة تجربة صعبة وسيئة بشكل عام كنت أتعامل مع عدد كبير من الزباين يوميًا، وكان الشغل مرهق وما كنت مرتاح فيه لكن تعلمت منه الصبر وتحمل المسؤولية، رغم أنه ما كان ممتع